A légume mahasolo hena zao an: vaomegna kara hoe tsaramaso lena ohatra afangaro amina angivy mbana agnana, de i tsaramaso lena io an <hesitation> kotrokotroinao akao alongany avelanao alemilemy tsara igny de miaraka amin'ny angivy koà ataonao agnatiny, de rehefa malimilimy igny zario an de saotisaotinao aminjegny a de arotsakanao agnana de asianao sira de zegny.